ba ɲubeza sianu'a tinu bɛ bua'a bwa <hesitation> tua mibin a we ti mi sianu''a yirawe a ba tinbia bɛ'a se mi za cɛ ubiɛn a se mi fan a ɲu to ba we ti'an sianu'a a virira ba lo yi lena an aro yi le an binu ma'o ma ɲusin a we zora mɛro tinjua yi mana to ho coro ho an nɛ mɛn toro vɛ bloke ma wa ba tua han mibin awe we ɛ'iya mi mi sianu'a na yirawe a ba a wusu <hesitation> tanu bɛ ji mi za um tanu bɛ ji mi za don ba ɲubeza so yan pantine lɛ ba wa baro bobora ba bobora tua ro tiseran na um ma ba ɲubeza cruru mibini a zun sianu han tinu ma tete ɲɲɲɲɲ